ابھی فون کی بات کرے تو فون تو سب کے پاس رہتا ہے ابھی۔ بچے بڑھے ہیں جن کو بھی دیکھو سب کے پاس فون رہتا۔ <hesitation> رہتا، بھلے ان کے پاس کام نہیں رہ سکتا۔ پر ان کے پاس فون تو رہتا رہتا۔ فون ابھی دیکھے تو فون۔ اچھا بھی ہے، فون برا بھی ہے، اس میں دیکھے تو ایسے کچھ۔ ایپس بھی رہتے جس میں ہمیں لوگوں کو مل سکتے، وہ لوگاں۔ اچھے بھی رہتے، برے بھی رہتے، وہ تو <hesitation> انسان۔ کرتا، ہمیں کس کے پر بلیو کرے، کس کے پر بلیو نہیں کرے۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ بولے تو فون تو فون کرنے کو امپورٹنٹ ہے۔ بہت زیادہ بولے تو فون میں نمبر سیو کر سکتے۔ اور دیکھے جاتا، ہمارے جو بچے ہیں ان کو آج کل یہ فون بہت ضروری ہوا۔ فون <hesitation> بہت ضروری ہوا، کائیں کوں بولے تو ابھی بہت زیادہ کورونا۔ میں بہت زیادہ لوگاں انتقال ہوئے، اور چیزیں یہاں سے وہاں ہوئے۔ سارے سب کچھ تباہ ہوا، پر فون کے وجہ سے جو سکول ہے وہ۔ بندہ نہیں ہوئے، آن لائن سب کلاس اس لئے انہوں فون میں فون دکھا دکھے۔ <hesitation> دیکھے جائے تو فون بہت زیادہ، مطلب ایسے مین۔ <hesitation> مین۔